A kon me tuo ani. a fina te mbia-kamie ye. fina te mbiaka me yete ke ama bio oloku, oloku te derei. a runi derei faan te bebe a wari mu te. a mu la gboi kri a piki sin jen ye te. ja saki a piki <hesitation> a kidi ke moi-moi ye. te piki derei apiki duo nyana wer. ai mbiaka dibi. moku mbiaka saki la te. a mbiaka dii ba. a ogu dibi. a okro dibi. a <hesitation> mbana amei, <hesitation> dii wer te piki pele. pele te derei. a <hesitation> okon me ye kma. a bo wai lam bebe. yei na i-a wome na wa ke ibiok ma anga. ani tuo te. me gboi saki tuo te a kon bei-e. ma jen tuo nyana te kon-a, fina te mbia ka before an ye me. amu <hesitation> mbiaka me fe ba, a mbiaka me fe te ke bo te-e be, ara bu fuun amei ma. o win mei ma sele sin ba. ari ni fro ba ari ofuro te-e be. a ke mu gbe bai Arai gbe te bo te-e be a meni bo. inji itie te inji. doko doko te inji awome. an sin me sin ba. a mbana erem bebe a use ba. a piki okuyam eyem bebe a piki use wer a piki ani <hesitation> ye. ani me. ai ma ani ari oki te ke ani sua sun te ke ye bei ye. a ki fina te mbraka ye. pulona ani ke fina te mbiaka me ye-ai. ara ni ye-il te-e be dedebio me ake bro paka te. a ke bro paka te ke ama-e bio mu oloku te derei te bo piki wari sor ba. a wari sorte. ja-ene beka a bai no ya-a ani wor so. ya ani me worso te ke duo da. apiki duo me bo. mu te duo me. prii me pele ba. ja sak yeri ani prii me pele a. a prii me pele ba. a dooki ma ba. a dooki ma faan te. a krime bokute. a krime soku te. a meni <hesitation> inblaka bin ke kri bio sua ba. mbraka bin me na, <hesitation> ja saki buru so. aike krime bo sua. a mbana dibi an anga nyana wer. a piki ki mbana me so ke kri bio sua wer te mbana me so Dii wer a piki <hesitation> sani amei, jaa saki sani so kri bio suate dii bie, ari ogu so ke suate dii bie, agu so emi te a ke suate dii bie, ara bra me dibi te anie paka te be-e a ke ja sa-ki an ju sme-apu ibo te bo fa-a moku mbana me, moku mbana saki, mem-gba so mbana saki, in piki mbo na me far, in far wa piki ani fi sani sani me so, ja saki sani me paka kma a derei okro me so a di wer, okro me a diwe kma tomi piki bu fe, a ton ton kro ma ba, a ton kroma kma tom piki bu fe, okon me ye faan te o bo wai so te, eneme bo wa ye bai ye ye faan te bebe, wa bo wai sorte bo minji brii te bebe wa kro mono te ani eneme bo, anie ma, anie ma ani u bai